Ţí untab ţí këleenţ ajá këcí këwáanţ, këwáanţ mëŋal këjá këbáakër sá parësëk unjakú dunooŋ cí ucak, á upën, á ufule cí bañaan aţona bafule, á upën á undiŋa cí, këwáanţ á upën ujakiŋ cí këbáakër foorá dí <hesitation> unkañ ací pëleenţ ma uko cí këwáas unjakú <hesitation> këleenţ kaŋ cí kuŋ ţí untáb ţí. Meki ndëmbá nánki pëdú këleenţ ací unjakú, ufule, faranse <hesitation> ná unkañ, ná undiŋa bëtíis.